<noise> bgím bâan a mo bâginan bo, we gí bânan lébti btootim bâa ma. Basigo ndi bâñinna gilee béedi go bânŧila gím bâa ma de, bgím bâan be bâjanga ŧagi gjif gsibi. Bân bâana byísi bânyísna mo doroŋ bângóbna a gjif biñaŋ. Baso biin hali he ndu ugób mo a bi ma doroŋ aa ggada a bi. Mee biindi ma beebi unŧagi udaadi, mma bgi btooti biindi ma.